أختار إن أنا أبقى بردانة زيادة عن اللزوم أو بردانة جدا علشان بردانة جدا ممكن ألبس لبس أكتر ممكن <hesitation> أتدفى ببطانيات أكتر ممكن أقعد جنب ناس كتير مثلا وندفي بعضينا او حاجة ، بس موضوع الحر الشديد هعمل ايه ، يعني ايه اللي ممكن أنا أعمله غير إن أنا أخفف هدومي ، وحتى لو خففت ما هو في برضه نهاية للموضوع